احتفظ باسمي الحالي لانه اهو الي شكّل يعني هويتي وحياتي وتاريخي وسجلي ويعني مسيرتي الحياتية كلها وهاي الي يعني سويت فيه كل إنجازاتي فيعني ما بيكون حلو انه يعني بعدين اتخلى عن هاي الجزء الي فيني الي اهو يعني كان يعني شي اساسي في كل خطوة